Néni ucaméén étaas guñéni imbi guséét, aw bémojul mali ubang, nuŋorul éséfunohi ubang to, nubojéén guñéni maal mamu ufaak nuŋaar éséfuno yayu nugoor guñéni nulogoos go sén éséfuno yayu jaraam imi tahé gusését kinding uŋa maal masét mé miin utaas éséfuno yayu upuréén mé nak gukaan mé gutaas guñéén imbi guséét.